अमर् देखोद् ब अमर् रैजोद् ब अमर् सितित् <hesitation> गरि भरर् बिभिन रुपत् देख जै। अरो हेइ गरि भरतु <hesitation> केसु मन् गरि <hesitation> जितु नेकि दुरोत्तो अनुक्रि बिभिन धरनर् होइ। अमर् सितित् फरु हुर जिबुर् बेतेरि ब अतोरेक्सुअ हेबुर् पर् किलोमित दस् तोक। अरो दन्गर् बज् बिलक् बज् ब गरि ब तेने खेतोत् एखोन्तिस्ति गोपर अनेखोन्तिस्ति गोल जोअ खेतोत् अमे एक् सो बिस् पोर ब एक् सो रुपिस् एखोत् अकर् वितोत् अमे अहजुअ कोरतुर् बेबस्त असे। अमर् सितित् फरु हुर जिबुर् बेतेरि ब तेने खेतोत् एखोन्तिस्ति गोल जोअ खेतोत् अमे एक् सो बिस् पोर पोर ब एक् सो रुपिस् एखोत् अकर् वितोत् अमे अहजुअ कोरतुर् बेबस्त असे।